Eh mi viyan miyidi mi nyaama be rihanna, Ngam midon yidi haala maako hasin tobe vee mi supta mo mi nyamdata mi wiyan bee maako mi yidi mi nyama o wara ngam woodi ko miyidi mi ema mo mi faama ko dum wontiri.